E biby da mifampit- ma- mifampianatry zany izy io ame zanany, ohatra zao gn'akoho da hampenariny e zanany mandrembo, ampianariky mitadia hagniny, magniliky ame tany, ohatra koa zao gne <hesitation> voromahery da hampenariny koa e zanany mandrembo, miatriky e fiainany, zay.